Men awak binantang yang paling awak takuti tu pertamo ulo, karne ulo tu kebanyakan ulo tu bebise gale kapan ye nyetuk tu dem mati positip nah ulo juge bentoknyo tu geli mak itu nah ngan sisek nye tu nak ulo ape jenis nye bae pasti takut tula awak karne bise ulo tu jarang ade penawar nye, ade juge ye kite susah betemu penawar ulo tu men di dusun galak ke humeh kan ke kebon tu pasti banyak betemu ulo apelagi ulo kobra di doson banyak nian ulo kobra tu, karne ulo kobra nye nyetok kobra tu dem paling setangah jam paling lame kite betahan men dak tu mati ade juge lagi men yang takot tu boye, nah kapan nak mandi men di doson tu kan ke sungai tu ke sungai musi tu nah ngeghai nian kapan dewek- dewek tu banyak boye, takut nian boye dengan ulo kapan dalam ayo tu, adelagi men di dusun tu imau kalo zaman mpai kan bek zaman mpai tu masih banyak utan karne imau masih banyak nian mpai tu make tue- tue tu, ade juge di doson tu yang pernah di makan imau me nye motong kan betemu imau make di doson tu banyak humah panggung. Karne binantang pai tu kalu pacak naik humah kalo humah tema kan, nah men imau banyak nian beda dengan kini imau la jarang, tapi masih takut juge la ngan imau men betemu tu, beruang beruang kini juge masih banyak di doson tu apelagi di padang para, ye galak makan- makan pete tenawan di batang para tu, adelagi binatang tu yang di galak betemu di doson tu wong galak takut tu boye, apelagi wong mandi malam jam enam mengerit tu be la paling dikit wang mandi, karne boye tu di doson tu galak nerkam uwang pelagi di sungai musi tu banyak nian boye, nah sikok lagi ulo, ulo tu yang paling ngeghai nye siang malam kite betemu gale nak di tebing di ayo juge ade juge ulo tu, he tu galak nyetok na bise ulo tu jarang kite betemu penawar nye ulo tu juge ape tu kalu ulo saweh tu men la besok nian pacak negok uwang juge tapi kebanyakan ulo sawe tu makan ayam men di doson tu galak betemu, pernah juge betemu ulo karne di doson tu dalam utan tu banyak nian ulo, gi kecik tu <noise> kalo balek jak sekolah jaman sd tu galak kehumeh, kehumeh tu ngunde pembentot nde la borong nah betemu ulo neman nian, nah pernah hamper di cetok ulo. Nah jadi jak situ la sampai kini takot nian traoma nian dengan ulo tu nak jenis ulo ape bae takut geli ulo tu apelagi ye la beso dem.